Bellin bellino se l'é etico, into senso che no beseugna mai perde de vista che niatri semmo persoñe umañe e e bestie en bestie. Niatri comme bestia dominante, emmo o diritto e o dovei de fâ travaggiâ e atre bestie, anche ammassâle se serve.